إذا كان فيني أسافر الفضا أكيد بوافق, أحب استكشف كواكب جديدة وأشوف الأرض من فوق, تخيل المناظر والنجوم والجرب- والجمر جريبة مني, شي يفتح النفس, بس برضه عندي خوف من الإرتفاع, بس التجربة تستاهل صح, ما أظن بتكون رحلة ما تنسى, وتخليني أغير نظرتي في الخوف مالإرتفاعات.